Ny ao Australie ao koa zany misy ny fety natoka manoka hoan'ny sakafo sy ny fisotroa divay la i fety io zany manomboky amin'ny volana mais ka jusq-ka hatramin'ny vola octobra igny <noise> la mandehandehya manao tours ny Australie io mihintsy araky gn'olo ny olo rehetra rehetra lafa tonga io fotoa io amin'ny volana mais aa Melbourne, lafa tonga ny volana jiona la Sidney lafa tonga ny volana Jolay a Perphe aa, lafa tonga amizay koa ny volana octobra da Richebane ireo zany ny toera andehandehan'olo aby lafa tonga io fotoa io, ankalaza an'io aby zay.